پیشین گوئی ہنٛز پولیسنگ، یُس جُرمن ہنٛز پیشین گوئی تہٕ روک تھام خاطرٕ الگورتھم تہٕ تٲریخی ڈیٹاہک استعمال چُھ کران، اخلٲقی خدشات پٲدٕ کران: